Tuu jaos ju purgiavaja omgi, et vallalõ tetäq purkõ. Tuud vast väega pall'odõs tõisis as'os kasutaq ei olõki mõtõt, selle et tõisi asjo jaos ommaq umaq as'aq.